واحد من اكثر الأمور اللي مريت فيها وتعبتني وتعلمت منها واجد كان مزاولة العمل الحر, ومتاعبه وعرفت ليش الناس تتوجه الى العمل في وظيفة, وكيفية فهم دراسة المنتجات واهمية معرفة موازنة الأمور المختلفة, ومنها مثلا: الموقع الاستراتيجي اختيار المصاريف الإدارية بطريقة فعالة وعملية توزيع الوقت توزيع المهام إدارة المنتجات صناعة علامة تجارية توجه المستهلكين أنواع المستهلكين المنافسين إدارة السيولة المالية الحسابات المبيعات التسويق العمليات